Epɛ dɛ epepa feegye mu a, idzi nkan dum freegye no. Afei, ibuei ano to hͻ ma no mu dwe kakra. ͻba no dɛm a no mu nsu no nyinaa tum nan ma edze wo nsa to mu a ͻyɛ yie. E- efra adze na esesaw nsu no a ebegyina mu no fi mu. I- iwie no dɛm a nna afa koramba so dze apepa nsu a aka freegye no mu nyinaa. bea ifi wͻ no nso no, itum dze korambano no bͻ nsu mu na pepa no kama.